बोला ला ते हर मनई के जन्मसिद्ध अधिकतर या प्राकृतिक अधिकतर होला। एही नाते कोणो भी माने कोणो दुसरे माने के बोलाले से रोक नाही सकेला पर हाँ बोलाले के भी एक सीम होएक चाही। कब्बो कब्बो माने अपने बोलाले के स्वतंत्रता के गलत फायदा उठा लेले और कुछ अइसन बोल जाले जेके कोनो भी रूप में सही नइ कहा जा सकेला। बोले वाले मनई के भी ए पता होएक चाही कि ओके का बोले चाही का नइ। मनई के एह बाती के हमेशा ध्यान रख एक चाही कि ऊ जों बोलत बा का ऊ सही बा। कही ओसे कहुके नुकसान या कहुके भावना के ठेस नइ ने पाहुचत बा। मनई के ओही बोलेक चाही जहा जरुरत हो वरना ओकर लेके कोणो महत्व नइ रही जाला। एही नाते कुछ हद तक ही वाक स्वतंत्रता उचित बा और हमके हमरा ख्याल से एके कुछ प्रतिबंध रहल कोनो बुरी बात नइ बा।